हमे सिंगापुर की संस्कृति के बारे में बहुत पता है। सिंगापुर बहुत मानो भाव देश आये इतते की संस्कृति बहुत अच्छी है। इतते की संस्कृति में शामिल है इतते के धरम। सिंगापुर में बहुत सारे धरमन के मना जात है जैसे की बौध धरम। इसाई धरम इस्लाम धरम तबत और हिन्दू धरम इतते के मुख्य धरम आये। सिंगापुर में सरकार जोन होत। ही बा विभिन्नया धरमन के अलग अलग धरमन के बहुत सारी मान्यातायें प्राप्त करत। ही और हर धरमन पे जोर देते ही मतलब हर धरमन को सम्मान करत ही। सिंगापुर के स्कूलन में हर साल इक्कीस जुलाई के एक नस्लीय सब्दव दिवस मनाओ जात है। जोन की दिन उतते की छुट्टी रहत ही और बहुत अच्छे से उ धरम मनाओ जात है। दिवस आ होत है मतलब त्योहार के रूप में दिवस मनाओ जात है उ। सिंगापुर के लोग सांस्कृतिक मतभेद का बहुत ज्यादा सम्मान करत है। और सिंगापुर में स्वच्छता और व्यवस्था बहुत अच्छे से पालन करी जात ही। और सिंगापुर में स्वच्छता और व्यवस्था के बारे में उतते की सरकार भी अच्छे से आगे रहत। ही इतते की स्वच्छता और व्यवस्था में कोन्हौ कमी ना आवे इतते। बहुत अच्छे से पालन करी जात ही स्वच्छता और बहुत साफ देश रहे।